Oke iyakambia, kua oke iyakambia yandepuere yayapokavi, yaekita ipuerea llave oike oi pipe yave, ipuerea oke oipea oi yave, yaekita ñamae je mbaeko ikavia supe vae, aniyepe amoape ikiaguiño mbaeti ikirei oipea yandeve o <hesitation> avepe esa oajaete ivi oike pipe anivi guinoi iti mbae nunga